باش تربط حذائك، أول حاجة خد طرفين الرباط، وخليهم قدامك قد بعضهم، بعدين دخل كل طرف في الحفرة اللي قدامه من الجهتين، واسحبهم لأسفل؛ عشان يسحب الرباط مضبوط، بعدين خذ الطرفين، واعمل فيهم عقدة بسيطة، خليهم مع بعض، وادخل واحد في الجهة الثانية، دير عقدة ثانية، تأكد أن الرباط مش مرخي، والجزء الأمامي للحذاء مش مفتوح.